Bank, bank <hesitation> bababú pëënáaniw dël bënjá buunkáa júnkënáan uncáam, okoo káaţ pëjá unjunkáanana múuwaŋ dí ito. Kaloŋ káto bíiyeek, uncáam kayeek yo, naloŋ këëwínu ţím junkan ţi mëënjeeji uwul përobëlem paŋ dí káto. Koon bañaan búujá búunjunkanan uncáam dí bank. Uncáam pëëmbá ţí bank añaţ, unká iñaan já nánkee kotíis mëënţíiji keenjunkan dí bank.